<hesitation> Mitarimy biby agnaty tragno, ye manjary manjary atô fô izy fogna mila karakaregna tsara be izy, amena hanigny, sasagna atô madio tsara be fô izy koà tsy vita edy hikarakara azy aleo tsy mitarimy fa manjary mampijaly biby fô.